Le fikafikan'ny rameva amin'izy m- mipetraka an-tany efitra igny mbô mampaela izy velogno amin'ny tendanazy igny ambanimbany arÿ misy karaha fitoeran-drano zay o de isaka izy mahita rano mihinagna fogna izy de mikajy akao malôha i rano igny de refa mandeha amy tany tsy misy rano izy de rano <hesitation> le efa mikajy i fognany miasa amy vatantegnanazy jiaby.